हम्म..क्या जानवर भी मनख्यूं कि चार महसूस करि सकदन? तूंकि भावना तनि व्होंदि? हां बिल्कुल ह्वोंदि। जानवर भी बीच-बीच मां नाराज ह्वोंदन। सी भी कभी-कभी खुश ह्वोंदन। कभी भी आपन द्येखि ह्वोलु कि अगर पालतू कुकूर चि, स्वो आपते द्येखि ते पुछड़ू हिलौंणूं, मतलब स्वो खुश चि। जानवर भी र्वोंदन छिन। कभी के ग्वोरु पर आप जोर से मारी ते द्योखा, तेका आंसू निकलला। सी भी र्वोंदन छिन, दर्द महसूस करी ते सकदन। प्रेम जाणदन, अपणां मालिको स्नेह जाणदन अर हमरि नकल तक करि सकदन। यी सब चीज करि सकदन जानवर।